Lia ka me nouk u bubu, a-a tohit a bubu, na min bubu ri ien, le, lologong kuru er e lam. A hualu e ka ria turu hatatei turu elementary school, eru a hualu a posa hamua tara hualu a pean tagoan. Masal te ka ria ien, kaka ri tamulam. <hesitation> Eru kaka mui tamulam, ru sohsoh si ria heh, ru nenen si ria heh. Toroman a bubu e raeh sapang ne na titi na kaua. A masal te ka ria heh, lia natei sin nouk a toukat tariru. <hesitation> Hualu a kakajen te ka ria turu school, e mol hihisair. A posa hamua tara pean hamua tagoan, pean a kakamot, pean a lologon bor. Lia ku lu eru munmatohan, pean jon na pean hihin, be ru me ka ri tamulam, be lia hatuj e nouk eru a toukat. Toukat ta logon mea ru bor tamulam na tur titi nu kaua i tariru. Ru ya komin hihisai, na masal te ka ria ien, <hesitation> boboak haraeh kuru ria turu hatatei, eru ka ria turu u Early Childhood, hualu a pean. Na hualu a pean te ka ria turu Elementary, eru e boak haraeh kuru sir, boak haraeh ria turu hatatei. <hesitation> Elia e sal e nouk eru, masal u raeh, masal u lolongon bor, lolongon er u bor tar titi na kaua i tariru, na turu bubu has, bubu i tariru. Eiau a-a pal a kajen tara masal ri ien. A masal has ri ien, min bubu tamulam, <hesitation> eru e kat papal ar, eru ten kat papal ar, sok er u kalu, lia ku mei taka tuan si me ru, tarasah lia sah e nouk eru. Masal tagoan, masal tuku posa hamatolan en eru e ngak se ru a masal ri ien, min bubu tamulam, be lia te kakamot pasi nouk, le sasah e nouk eru, eru a min bubu tamulam.